Moorkeen tno uu aman treke kon kess meryenga menjika ai taka digita dolikes uu tala angisiga asara in taan aapkes uu tala kucheka kulis inin karamido baalana menjin, tar moorkeen tinon meri.